نخيّر القدرة على شفاء الناس لأنه الانسان من يكون بصحته قادر يـ <hesitation> يدير كلش. لكن المرض شويا يـ <hesitation> يعيقه و يتعبه.